தயவுசெய்து, என் இருக்கையில் அமருங்கள், ஐயாமேடம். நான் நிற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள். கண்ணியமாகவும் மரியாதையுடனும் இருங்கள் மரியாதை காட்ட தயவுசெய்து மற்றும் சார்/மேடம் போன்ற சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்தவும். நேரடியாக இருங்கள் உங்கள் இருக்கையை வழங்குவதற்கான உங்கள் நோக்கத்தை தெளிவாகக் குறிப்பிடவும். எளிமையாக வைத்திருங்கள் விவரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, விரைவான மற்றும் தெளிவான சலுகை. கண் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இது போன்ற ஒரு எளிய சைகை உங்கள் நேர்மையை மேலும் வெளிப்படுத்தும்.